طبعا اختار اقدر اتحكم بالماء. تخيل تقدر تستعمله في كل شيء. وقوله تعالى واجعلنا من الماء كل شيء حي. تقدر تخلي الزرع الارض تنبت من جديد الارض تلقاح للارض الصحراوية تحييها وترويها من جديد. لا لا لا اتمنى انك تتغير في المناخ وتغير البيئة الصحراوية لبيئة طبيعية بواسطة الماء هذا افضل